Kan khayyorini fi bassannatal qine gadeem hadi akher walla bassanatal qine hanazzamani, bakhtaar al qinel gadim finshan al qinel gadim inda maʼani wa biʼori aʼadatannadum aktar, ammal qinel jadid hana hassa maleyya maʼani, maʼani shiya, gangata bas aktar min maʼani wa ma biʼori aadatku al intu masshin baha, taqalidkul masshin baha.